Nboŋ oo <hesitation> saayiŋ a maŋ siiyaa baake parisiko. niŋ samaa bota jee moolu ka xiŋ naakoo peresikoo niŋ i ye a juubee leegumoolu buka kuntu ňoŋ na. Nte de nmaŋ. nte jaw maafaŋo nmaŋ a loŋ baake. Parisiko ite ye feŋ woo feŋ saŋ leegumoo, niŋ samaa bota jee fo konturu seesoŋo bota jee wo ka a tara donku marisee kono waati woo waati niŋ leegumoo ka tara jee le, nmaŋ nhakkilitu jee